La mankə ziguelə nona nobuino ra este nono este diez une este grate koskeno desmank sgaterategoga gramachi shana chiyaron xiꞌ estre mas chiyoranoꞌ gontega ke gaksenakə nan- nanonamakə sekena namak dienrawak chonora matrixh roma este kont antes ziamrakwero ushama lakuerma este naꞌ axte remamanka kwelma mabuenke su trillnera mast trinamshtich kwopa nonostekote bako montres igual gaksnaba trest igual makx nawaa naroma este merakwera magrar janababrar gara kwerama de talnoramast shagnorama lanoromas norama kontent rkitramach nolare machi chi- chito teg rabamaur welchi riorama rjoshma remagor nigra marke riroro chirde la mamuerd trawra mario rama kontrents no ganma banma chito xkachla ma buin katii malaban xira kwerema lamanaba.